Lesde Sinngapoor e huutina e ñaaminnda bana, bana chili crab, haaynaniss, maaroori chicken ndi haaynaniss e laksa e ɓe naftira e kuujeeji ndiyam e inɗe noodles e kadi street food, ɓe njonnga